هو، دلته د اسراییلو ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه دی چی زه معلومات لرم: شبات د یهودي اونۍ مقدسه ورځ، چې له جمعې ماښام تر شنبې ماښام پورې ده. خلک لمونځ کوي، د کورنۍ سره وخت تېروي، او کار نه کوي. هانوکا د رڼا جشن، چې خلک شمعې بلوي، لوبې کوي، او خوږ شیان خوري. پېسح د مصر نه د یهودانو د خلاصون.